A veces ruk' mesb'al ke jun, como antes nada ri mesb'al ajwi' kep ajwi' hoy en día k'olik ki' k'eyxik taq wachi' tinmit nada ri mesb'al, antea are' ri ri k'eeq a veces rayjan chi' are' ri' ki' k'amu'l jun wu are' wur punta rayjan kk'emul jun dos k'eb' rxaq, k'o veces para que rtaqxik jun basura xe' jaay k'o mes tokxelul chi' todo, todo tokxelul todo, b'anik asear cuarto, b'anik chi rok me <noise> ruk' mesb'al chi tk'amelul prmeb'al ri', are' ri, ri k'eq kirya' quk' are' ri', <noise> are' ri ktaqxik, ki' taqxu'l p montaña wachi' ki' q'ochelul wi' para que así k'o rxaq, k'o rxaq kaqchi, kb'anik kximik para que asi bien kk'ob'ik tlawi' chi' qtala' chi todo taq jaay, b'anik wa' jun mesb'al, kb'an mesb'al todo xq' jaay, chi' jaay, ki' k'amelul wi' todo kk'amik despues ksik'ik, qsik' chi wu mees, keq mequen chu sw, kqbe' despostar wi' wachi' a veces, a vces qyok rq'aqaal a veces tla' wi' rech abono ki' tukxan rajsik ke abono tambien porque are' ri', tambien mees kchuk nik para que k'o vez mees y b'ek xe' cocina taqxik k'o tlawi' de todo tukxelul ahi tlawi' mero para que así wu jaay kirya' vista ju jaay, kk'amik mees todo, todo, todo calidad kkanaj chi' wue jaay